أه عندي صبابط، عندي عندي لاباس، صبابط عندي وحد ل ربعا و لا خمسا صبابط <hesitation> زويجا تع صبابط، بصح نواظر معنديش حتى نظور منلبسش النظور منشريهمش، و الكاسكيطات بلاك عندي وحدا و لا زوج هكذاك م نلبسهمش ساعات قليل، و لا عندي شاشيا.